<hesitation> Sakafo mampaimbo vava, misy raha zen̈y ai. Ten̈any misy tsara, karà ataon̈'ery dongolo, dongolo lay, dongolo be ery dongolo mena àby io. Abôka eo koa laoko kôa fa tsy mi-rabekin̈y tsara koa zen̈y aminazy io lasa maimbo koa vava bokà mihinà laoko.